Na chó huarache ngueno ñindé ninjutuan nguenu ujun yende kita nduguu jun ujun che kuinrá unayenga ni color tanranngui inu ndi chanduu kundani ndenio, ndurangue ituu ngui ña'a ndekitan ndigo ve'eti ngueñiduu ndaka'a kita yii nganrá anduduni ni ngueta ndeka yeni nguita tutayini yunio yunio kain ña'a nuu mejonra ichi nakachi nde ndi'ó uun ndutuña nakulisto ondio plazo naku iña chendió iña ndame ñani hi iho ngutea.